Nyamdu kudi juddi be kudi rammudi. Nyamdu mai don juttudum on den bo kudi on. Be do wata dum ha nder leda. Goddo soodan ha lumo o wadda sare mako be defina mo ha defetendu o nyama be roobe maako, be bikkoi mako to o yidi o hokkan kiddiraabe mako fu nyama ngam o heba mbaljaari. inde nyamdu mai taliya, don taliya dangote be taliya bu'a.